أول حاچة تغسل الفواكه تختار الفواكه اللى تحب-اللى تحبها تغسلها چيدا بالماء ثم أنك تنشفها، تختار طبج مناسب أو صحن مناسب،، تجطع الفواكه كل واحدة لحالها ثمن تچمعهن كلهن في طبج واحد، إذا بغيت تحط مثلا عصير أو بعد الحليب أو اللبن أو شي، ممكن تحط معاهم زبادي، الزبادى ي-يضفى لمسة الصراحة أنيقة چدا چدا لسلطة الفواكه.